ملیشیا کا ویدر فل ٹروپیکل اور فل مست ہے، بس ہمیشہ گرمی اور ہمیڈیٹی زیادہ رہتی، اکدم سٹکی فیل کبھی ہوتا۔ کنٹری میں بسیکلی دو سیزنز ہوتے: ویٹ <hesitation> ڈرائی سیزن، اور دونوں بھی مانسون کا ایفیکٹ لے کے آتے ہیں۔ ویسٹ کوسٹ کا مانسون نومبر سے مارچ، اور ایسٹ کوسٹ کا مانسون نومبر سے فروری۔ مطلب رین فال کا سین فل ہیوی ہے، کبھی کبھی ٹیمپریچر ایک سٹیبل ہوتا، ویو مست رہتا، اکدم گرین اور ہرے بھرے دیکھتے ہیں۔ سِٹیز جیسے کوالالمپور اور پینانگ میں بھی گرمی <hesitation> اور ہمیڈیٹی بہت زیادہ بڑھتی ہیں۔ فین اور اے سی لگانا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی لئے ملیشیا کا جو ویدر ہے وہ ٹروپیکل گرینری اور ایڈونچرس وائب دیتا، جنگل، بیچز اور سِٹی ایکسپلور کرنے کا فل اسٹائل میں دیتا۔